Iyana mapenting siseng diisseng i pakkoga tauwe eloq bottingngikiq. Em- perlu siseng diisseng pakkuga sipaqna, pakkuga ampeq kedona. Nasabaq, iyena alena eloq sibawaki malampeq. Deqna makkedda sitaung, duattaung, atau angkennami limattaung. Narekko pattujuttaq maelokkiq silampereng, angkenna matuq, <hesitation> iyena perlu siseng diisseng pakkuga ampek kedona, sipaq-sipaqna lao ri silongna, lao ri tomatoanna, lao ri tau-tau deq nissengngi. Deq muaga naloreng maccalla, nasabaq, iyena malampe bottingnge, sibawaki narekko makessing mui, sipahangiki, sidecengi, iye manengna naharapkan tomatoataq narekko purakiq botting. <hesitation> Mapenting to diisseng makessing muaga sumpajangna. Nasabaq, deqna makkedda alena mi bawang sapparengngi duiq. Naikia alena imangtaq, alena pattujukiq, tania idiqmi, tapi <hesitation> silessurettaq to, keluarga laittaq to, <hesitation> naita-ita manengngi pekkoga tauwe bottingikiq.